Raike, telo, dime, fito, sive, folo raike ambe, folo telo ambe, folo dimy ambe, folo fito ambe, folo sivy ambe, roapolo raike ambe